Ma ütelnüq, et üldiselt <hesitation> lõppudõ lõpus iks om, selle et ühiskonnah kõgõ tähtsämb omgi ühiskonna hindä <hesitation> käekäük ja üte inemise roll sääl või-ollaq ei olõq nii tähtsä, eriti väikumbidõ asjoga.